Aguna freetime nalo kaua kai mausuasa beer kai koa, kai mausu, kai enjoy atoro. kasi ela freetime ela. Ida siamela freetime ataisauto freetime ela baina spolo papadi, misamisa ama amalo pe dokio aiba. Paparataim nida parataim nida parataim nida anua lalaiala nida ka ataedato laa sa atai salato paparataim paupa kou-koa-koa baina kee baina pai palo io waina muatai ela wasagula aguna freetime paparataim paua kee pa rini apou piknik, ela auna ma lao gito. Apu a freetimela ageala anusai pa lao polo enjoy atoro auna peko pa arausia freetime aikala taulo ah uwaka taua aikala ela auna freetime ela mabuin auisi tu pa lao polo piknik palo lao kasi ela na freetime, moipa papasi patalo amini gadeni pa alo, tau lauma koa, bee, pa kaisi pa koa, koa, koa, koa akomala mateasu taupe lo mate asa aka sa polo ua. Ela freetime dapau ini day tada free freetime sada. Ela freetime paparataim freetime gesi ela mageala. freetime lala beer pa kaisi apo pa okudia aniani pa, atoka enjoy pa gore. Paparataim freetime pau kee ina kai gore sagu kee kaigore ito aguna freetime ito ma ma mamatate. So ela freetime misamisa alolu podo, ela ma kaua lamdapa lao inau eh ena tovolai lalaueguto ito freetime podoi papara anua po. Ine freetime podoi, ela paua inau ena date ehai freetime podoi eh ka laua. Ela freetime nala dapaua, episa paua pala polo danicis ito paua laua kasi ela apo u ta okuo, ena taim uwaka muka lalau. Isou munaulo atororaina pa kikiu pa weekend pa mausu mamata kikiu mausu mamata elasa pa uaeu kasi ma ia pa laua. Ola freetime ma paparataim kakadeke bukuai a aniani ela pa alosau boni raare aniani asa dapaua freetime elaiosa umado. Ma kaua misamisa kain tuku ta alotauna ka poka waiba. So elai freetime dapaua, ma dapaua freetime elai, elakain patalouai baina pa okua pe ririnoma polo dakia, kasi ine ataisauto bainau pa pokaia inau agunu uwaka podoi. Atiki auna freetime logo ito pa laua palo, popo kaeu atiki. Ela wasagula freetime la dapaua, adorola anua freetime dapa pekoia inikain ota wain pa eh kai auna la tovolai taupaka lalauba ela auna freetime uwaka tape aikala ma pa lao paparataim uwaka tape podo ma paka lalau. So freetime la prai podo, ma ena tovolai pa lao, kasi ine ataisauto auna freetime ma matate sans matate ilai palo sosobima. Polo auna peko pa arausia. Auna peko ma sai kain arausu pa alo kasi paparataim freetime aikala ma taupe sosobi ma paua kee. Ena day eh inau uwaka podoi ina kai lauabani aguna freetime na short time asa ina kai lauabani so ela free time ela Na magea paparataim weekend marai ai pa naulo, atoro pa eko, mausu asa, ariatisa pa ariati se palo atia, misa misakain ode palo ah meraa palo naulo. Ela wawareosagu na mageala, mada lo ari vilu mada ete, ah sori soma tagu ete taupe bolaiasu mamudia agu sori aiba paparataim, paparataim paua weekend wasagula weekend na mageala sakana podoi. Free weekend freetime kasi elai sakan epa podo, atoran pe poda paparataim osapa pe podo ma baina papara dapa osapadia. Aru uwaka ela paparataim uwaka taupe aka arausia freetime nulau pa arausia kakabaka polo arausia, gaden pa alo kasi ela ida uwaka taulo ela aikala, elaiasa uwado.